Unë i kom vizitu 10 ose ma shumë se 10 vende <hesitation> n’botë. Jom kon n’Angli, Itali, Greqi, Gjermani, Shqipni, Amerikë, Turqi, Hungari, Slloveni, Maqedoni tëVeriut, Mal të Zi, Serbi, Kroaci.